Su domenga nogi inwo seni sudomen sudomenwari akeksi penbu atanan a veren wugen a-a-apeju apeti a nyeki ge penwowobu asop peju apeti ma'ama lekken dimmodan mowari na su domen wemibo penda enaganken na sudoman wowi yannarini ke kaden edomsu egisuda nanni egidugse-egidugsi sudananga towi nyeni bumdanga elegadennugan amma legaden purum a-nyenan jumi amma donan nogi inwosheni menyanga don waridan dongega mapat lihari tumburi wu-wukepu vesan nyagani nyapa gonanan jamoke epebukeksen temshi bena ekekte neewu beba kek naake taakami mmenkebu nyem miwuk veran mi sokige wogueranbanan mapa gogsi nyemgon kaden goa nagharsu merikure madananni gon wag verani modan har dim kaden tepde minan emodaga emodaga kebi sukawai minanbu ebede veran tozoga sanan ko sumaiga mapa purum atti nyenani ingiranni purum ba nyenan jumwi wi inwa pendon sanan minan anagenan mi-wume avesananka sudoman wari doso to annog ga na su doman budapat don warida gi kanuman. Inwewisatomdon insabebigan inwa wayin nawe ko temshi amma inwu bebbewi inne-in-in wima in habire tiwejebo mawe inan kpaa pemmembu keken inan lebanwe kpaa midonkan kektanan inwabeb leban kpaa bebo ageri lumo asam kakawe wabangarobu ekekterawe demumnoni dongkanan maba kamin mum penwebu neglan taai nan mawe inan wogmewebu soki najum wok veran miwe dona tela insam wog virki menba ko wog jibena ko don burkimiyannan insam intuzegewa inanna zumiga we yek'inpento veranden neenyeke hau-ha hananan to abeni tengshidenbo weyanka wiyen e-esu tengshidenan wiwa bebbega wigawiwe nee sangso amma inyewiwa bebga winagan nee don ko inwude nebu e nigantema bande wewe amma wi ne buranwa in wuwerima nedon fala webema ma'ama bogbumkega asaranan a'a anneranga gon angowuriwa to manyenan etunanwe sawema ko inde be nyemwi inwa bebbe nedon bada wenanminan bame indeden mina bame verandon wugan de minan ne-neeran nwuke wani emo'an e kekte pemembube ebuge veran wugan Go nyeniwiwa bebbe wi ne buran ake baso amma wiwa bebga buman go wugan inde nyem wiyanto wi bebtube nakso kek penke naabu tura naasa ave in domba e yengli geran boni ebe intanan penlibu gong gong malum denma a bumden a mi nyiri nyanan go ningan dega dongo nyene wiwa bebi amma wi neburanga eke baweso amma pogkaga asaranan haba angon an-an nwuke nwaniga go vike mi nyiri dense nedonma kaden ko nyedukwe minan me neburanana go layin gegama nyenan gedukke nasunya yenanga vidukkemi nyiridenna suya penmide gon ge lebtege gom mi benan baara taarara nyake inan ma'ama take inan viduk mi penke peduk nyemte amma bebtu go pendon kamkukesoma ate asaranna suya denma nebu jimiga esam-esam nyem to neden wot su'ubinan gon wa goma yibkaninan ma e nekebu agumlitubunante eba kamanan penanwa saranan ekamanan ewe nyenango wiwe bebtusa ma'ama bake penbu likin to ginagan tim su tenshiden weyan wiwiwa bebbega wakati manabu pirawe wiwene pensonso amma inye inbewa bebga manabu terari penbu gong gong e-e-e penannan ko maba ko inag go'anbe nyem bori. Inye harma wibega bebete wawiga wibega ike ko'an da'ankeso ko eke vallare pendo bute ike tiginje se wibaweri ammaso wiwa bebbewa ebawa sanan inak ko'an be beniga isanan ap etunanka sake penan go wo barabenga anya sashine bunma ne nyeksa kanga awa bebe pendon wa gobe ko barabenba awanyin pendon somi nyabunana penda soga abonba tigi goga etigi na nyare amma mi nyem yatem jengo-angobewe be bebwa ebewa jimdu'an kawai esanan wai ka bonyenan asalin gonga wa penanma etigikuke gonku bashe ko gogeshenan be eve nyinanje go banga eku kamana pugum dan eku nago penden a nagmananan ga anso weyan gobega eyanagan eku naga pendene to bumden pembuden nyensan weyan nan kenan pendon kambuke sananko wi newaribe ewi tiginbe de penda eya naganan ejugunga wi bewa bebe mama baga ningte juguke buman kade anagan wigase etigari inbari eku nago penden anag mananan dim pendonso bebwedan sowi neburanga esa'anan etunanka saran neranga awa nya inan ewi-awanyare ka enagka penko gobema pena ade nagmanananga boba bogtigiga an epogbigigon ga etigiku denyanoni inak popmemwebu e nwun tenbe eke ba'aweso bewebuenwu tenbe ekeba'aweso mapat. Eke bagaweso dimwineburan amma wiwa bebga to pommembuden ma donbuma wi nyimaksibubesoma esaranan an pobbe mnanbe ge nyem pkunbu saman gong gong dim penden wagiran weyan pukden nyemsani kade moo mapa nye nyamembu ko to'anso mibe enyenaso mononi baara ma nyenann nee ageranan nyemwi an minan ba laam domen minan ba neran domenga penda minan wugan gotongso mo baara minan nyikuso ake weyan pendanke giso wiwagena to manyenan ginagan neden eninganan dewiyan enigante ma'ama bake nyenanga wida in ebewangen a enyirasoranga ening ebake wi domen amma in wine buranwa saiinwunma nagso kusasa baro ke nyem wima asanan soga ai ashe go-gokoniwa amma inyewiwa gentega ko ake neranso manyenango nigante nyenaso mononi baaranga asanan n wallahi minan werifa minan nye mudassiru bu sofa ga gobuga ebegore to manyenan go nagkokari ya-bari wiri amma neburenwa asanan a'aadamaase minan nyeetimeso ko wugima wi tongso asanan ase dama minan nyeptimesoma ango tongsoba an damo go lakebenanga tongshe esa'anan dama manango tongso labenshi asanan ayya allah minan eptiso Amma kuwugoran wiko bemibe ko newari denbe wi-witongsoden bebmi wawi tega go adeniganan asanan wiy minan mase wallahi newariyan tongso minan yibamre gonshe to an penden weyan wageratim su'u tengshirami pendon naganke tebe mapat weyannan kemsi ade anak a samen penan gona tike gurananso dimgenti inagwepembudansoga wiga adori pendon nya purum de pendunso bebi bebdan kuma mawe-inmawe nyinan e kami bebda ne nyareso in bewe gente tilangsan inwa genbema ti langsan digama anagwa gen dente ma ginagmanan wiga asami amma sog awugenbega to atewe dalani in dalan inpéju tagama nagsoma mawayi laalansoma temwe ajum minan a nya nagan minan ku samore mina anya nagan minaku samo bebda minanku nago kane wallahi an memmebuma ebubum bagse suga weyannan bebdenbo wa minanbe minan nyeka minan a nagananso majibkan yaganan bumte innak wasuma yeng yera ga yeng a wayin ye'awema taga noni ma ninwe beban teba natin weyannan pendon nagan yelanan kenka inbe sa'anan minan ame bebkebenso dim inke bebsoga wiga indowe buuri pendon yelanke bin bebso dimwino mina a pogenme ka mina amewakamine ti dinga. To wiga ko mawebu eterakebemi amma wiwa jamkenwa ko manawema yenawi injuwugwe intunan kama gona tuk jugajum a yenango ase waiyanga ne-newemi soma boni yekugane e yewikunso ban-inbari bumkama modonma inba nima intunan penwegaga inwadwanajibuwe mabeb somi nanka masanan gobu soya ai-anpendon e nakpen kakaza anp-penkanan eba lepte to amma wiwa genbewa wi inbanagobuma ebawawogamanma manabu dumgabsan e vera kaben mapa asanan boni nyekugeranansa ne nyeksa kewa pendon be momapa ba kega asanan e nyamme penanan ka e nyamme penannanka anagsoma ba boni nyakube bebdama geke toke soma nagsokuma pendon damanaha inbewa famin ma nyanagane wonakso wundon buranan ko pendon inbanfarigo asa-e sanan e tunanve sake ne nyeksa kanga ango bake nyan bakede fitinan wo aben annog mamede geran mema togobu kage amma wiwewa bebwa buman gobu yedug wiwa gerananan esanan wai newriyan baroran manyenan epok ma'ama pog e-e-enasan kamkana zum donga e bengen gera tuni e berken geran e bum bogum vera e sanan towiaba pong inpo ega yautan emeti nagasoran e gi teteupanan deti sanan to wisoga a-penaka penaka penaka gamba gensoran egi sarkan domin.